hann er hérna einhvers staðar og við ætlum að finna hann segir systir Jóns Þrastar Jónssonar sem hvarf sporlaust í Dyflinni fyrir tveimur vikum tugir Íra ætla að hjálpa fjölskyldunni að leita í borginni í fyrramálið undirbúningur fyrir verkfallsaðgerðir er kominn á fullan skrið og trúnaðarmenn hjá Eflingu hittust á fundi nú síðdegis fjármálaráðherra segir væntingar um

launahækkanir koma á óvart tveir hafa hrakist úr starfi vegna átaka í Ráðhúsinu um sjötíu starfsmenn saka nokkra kjörna borgarfulltrúa um meiðandi ummæli og óásættanlega framkomu á vinnustaðnum þingmennirnir tveir sem voru reknir úr Flokki fólksins á síðasta ári út af hafa ákveðið að ganga í Miðflokkinn þar með orðinn stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn á Alþingi mörg hundruð ungmenni

í skóla í hádeginu í dag fjölmenntu á Austurvöll og kröfðust aðgerða í loftslagsmálum þau og jafnaldrar þeirra um allan heim ætla að mótmæla í hverri viku þar til yfirvöld bregðast við

búist er við að tugir írskra sjálfboðaliða taki þátt í leit að Jóni Þresti Jónssyni sem hvarf sporlaust í Dyflinni fyrir tveimur vikum fjölskylda Jóns hefur skipulagt umfangsmikla leit í borginni í fyrramálið

fjölskyldan ætlar ekki að gefast upp

bara fleiri tugi Íra fjármálaráðherra segir væntingar verkalýðshreyfingarinnar um gríðarlegar launahækkanir koma sér á óvart hann hafi áhyggjur af því hve langt sé á milli þeirra aðila sem sitji við samningaborðið vikan hefur verið viðburðarík í kjaradeilu aðila vinnumarkaðarins efling v r Verkalýðsfélag Akraness og Grindavíkur slitu viðræðum við Samtök atvinnulífsins í gær eftir fjörutíu mínútna langan fund hjá ríkissáttasemjara fjármálaráðherra segir kjaradeiluna komna í hnút og að hún sé nú á þeim stað að ljóst sé að þær tillögur sem stjórnvöld hafi lagt til skipti í raun engu máli það er erfitt

þetta þegar væntingarnar eru

launahækkanir þá erum við bara að tala um einhverja allt aðra hluti sem að ríkisstjórnin getur ekki leyst koma þessar væntingar þér á óvart já þær koma mér verulega á óvart í ljósi þess að hvernig ráðstöfunartekjur hafa þróast á undanförnum árum þar sem ráðstöfunartekjur neðstu tíundanna hafa vaxið mest og ráðstöfunartekjur efstu tíundanna hafa vaxið minnst þannig það kemur mér

á óvart í landi

hér að krafa sé upp á borðum um þessar gríðarlegu launahækkanir þegar hagkerfið er að kólna og að það eigi að gerast á svona skömmum tíma ljóst er að blikur eru á lofti búið er að virkja

framkvæmdastjórn vinnudeilusjóðs v r og fulltrúar verkalýðshreyfinganna hafa fengið umboð til að skipuleggja verkfallsaðgerðir aðgerðaráætlanir um samræmd verkföll liggja fyrir fulltrúar verkalýðshreyfinganna hafa lýst því yfir í fjölmiðlum að farið verði í verkföll þar sem þau muni hafa mest áhrif og mun boltinn byrja í ferðaþjónustunni áætlað er að verkfall Eflingar fari fram á alþjóðlegum degi kvenna áttunda mars ég hef ekkert áhyggjur af því að það verði verkfall í einn dag en ég hef áhyggjur af því að sjá hversu langt er milli aðilanna átökin færast stig af stigi

Eflingar fór fram fundur trúnaðarmanna í

prósenta launahækkanir eða meira

ég ræddi við framkvæmdastjóra Samtaka

símtöl frá viðskiptamönnum ferðaskrifstofum og ferðaheildsölum erlendis um það hvaða áhrif þetta myndi hafa hvað væri

það er alveg ljóst að tjónið er strax hafið þetta tjón það er ekki einskorðað við þá staði þar sem verkfallsaðgerðir verða heldur rúllar það yfir á önnur ferðaþjónustufyrirtæki líka og í rauninni má segja að öll ferðaþjónustan undir þó að verkföll verði kannski bara á einum stað tjónið það hleypur einfaldlega á hundruðum milljóna hjá ferðaþjónustunni í landinu út af einum svona degi milljóna hjá ferðaþjónustunni í landinu út af einum svona degi við fulltrúa trúnaðarmanna fulltrúar v r og Almenna leigufélagsins funduðu í dag og ætla að funda á ný á mánudag um hækkanir á húsaleigu á mánudag gaf stjórn v r Kviku banka fjóra daga til þess að koma í veg fyrir

leigufélagsins ella yrði allt fé v r tekið úr eignastýringu hjá Kviku ríflega fjórir milljarðar króna kvika hefur samþykkt kaup á öllu hlutafé í GAMMA sem stýrir sjóðnum

sem á Almenna leigufélagið v r ætlar ekki að taka féð út að svo stöddu

stjórnendum Almenna leigufélagsins og fara svona yfir stöðuna aftur og ræða það svona líka í okkar baklandi fundurinn var ég segi vonandi lofar hann góðu fyrir framhaldið tveir starfsmenn hjá Reykjavíkurborg hafa hætt á yfirstandandi kjörtímabili

í Ráðhúsinu Ráðhúsinu bæði starfsmenn og fulltrúar um sjötíu starfsmanna hafa leitað til

borgarinnar vegna meiðandi og særandi ummæla orðræðu og framkomu nokkurra kjörinna fulltrúa Stefán Eiríksson borgarritari skrifaði ítarlega færslu á lokaða Facebook síðu starfsmanna Reykjavíkurborgar í færslunni fór hann hörðum orðum um nokkra ónafngreinda borgarfulltrúa sagði þá

eitra starfsumhverfi starfsfólks borgarinnar með fordæmalausri hegðun atferli og framgöngu fulltrúar minnihlutans voru ósáttir við skrifin og fóru fram á að þau yrðu tekin upp í forsætisnefnd fréttastofa sendi fyrirspurn til Ragnhildar

starfsmannastjóra Reykjavíkurborgar og óskaði eftir upplýsingum um hvort og þá hversu margir hefðu leitað til

vegna framkomu kjörinna fulltrúa í skriflegu svari segir að til

starfsmenn og stjórnendur sem eru fulltrúar um sjötíu starfsmanna umkvartanir snúi að meiðandi og særandi ummælum orðræðu og framkomu kjörinna fulltrúa þar segir enn fremur að starfsmenn hafi lýst vanlíðan vegna þessa starfsumhverfis og þeir hafa jafnframt upplifað kvíða bæði fyrir því að mæta til starfa og skila af sér verkefnum þeim hafi fundist að gert hafi verið lítið úr störfum þeirra hæðst hafi verið að verkefnum sem þeir sinni og þeir jafnvel vændir

um óheiðarleika Ragnhildur staðfestir síðan að tveir starfsmenn hafi hætt störfum á kjörtímabilinu sem megi rekja beint til þessa starfsumhverfis mikil átök hafa verið í borgarstjórn á þessu kjörtímabili sem

ekki ári í dag sendi stjórn starfsmannafélags Ráðhússins frá sér yfirlýsingu þar sem óskað er eftir vinnufriði án þess að störf séu gerð tortryggileg og

stjórnmálaumræðu

náðist í Dag b Eggertsson borgarstjóra vegna málsins í dag þingmennirnir Karl Gauti Hjaltason og Ólafur Ísleifsson hafa ákveðið að ganga til liðs við þingflokk Miðflokksins frá og með deginum í dag þeir voru reknir úr Flokki fólksins eftir að

kom upp í lok nóvember og hafa verið utan flokka síðan þá við breytinguna fer þingstyrkur

úr sjö þingmönnum í níu og er hann því orðinn stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn og þriðji stærsti flokkurinn á Alþingi Ólafur Ísleifsson við vorum heilir í höfðum engin áform um að yfirgefa hann

berum ábyrgð á því gagnvart okkar

kjósendum að vera í þeirri aðstöðu

fullan trúnað við þau málefni sem við beittum okkur fyrir í aðdraganda

verða fyrst og fremst

forseti Venesúela hefur lokað landamærum að nágrannaríkjum til að koma í veg fyrir að neyðaraðstoð frá Bandaríkjunum berist til landsins margir íbúar búa við mikinn skort og konur selja hár sitt til að draga fram lífið en verð á góðum lokki getur

numið þreföldum mánaðarlaunum verkafólks það gengur flest allt kaupum og sölum á þessum markaði í borginni Cúcuta í Kólumbíu þangað streyma íbúar Venesúela á hverjum degi og Glady Ostos er ein þeirra hún býr í borginni San

við landamærin ásamt fimm börnum og sex barnabörnum ekkert þeirra er með fasta vinnu en vegna óðaverðbólgu í Venesúela selja þau ýmsa hluti hér til að eiga í sig og á milli sextíu og sjötíu þúsund fást fyrir langan hárlokk sem jafngildir um þreföldum lágmarkslaunum í Venesúela en nú er ekki víst að leiðin yfir landamærin verði áfram greið því forseti landsins lokaði landamærunum að Brasilíu í gær og íhugar hið sama í tilfelli Kólumbíu það er gert til að koma í veg fyrir að stjórnarandstæðingar með stuðningi Bandaríkjanna geti komið neyðaraðstoð

þaðan til íbúa nú eru allra augu á landamærum Venesúela og Kólumbíu þar sem bæði

og stjórnarandstæðingar ætla að halda fjölmenna stórtónleika í kvöld búist er við hundruðum þúsunda gesta en tónleikarnir verða haldnir sinn hvoru megin landamæranna en aðeins nokkur hundruð metrar skilja sviðin að Ásmundur Einar Daðason félags og

Andersen dómsmálaráðherra hafa samþykkt að fjármagna rekstur nýrrar þjónustumiðstöðvar fyrir þolendur ofbeldis á Akureyri sambærilega Bjarkarhlíð sem er þegar starfrækt á

höfuðborgarsvæðinu þjónustumiðstöðin mun bjóða brotaþolum upp á stuðning og ráðgjöf eftir ofbeldi þeim að kostnaðarlausu og stefnt er að því að hún verði opnuð fyrsta mars næstkomandi hún verður rekin sem tilraunaverkefni til tveggja ára og leggur hvort ráðuneyti tólf milljónir króna til verkefnisins á tímabilinu lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra metur það sem svo að þetta gæti skipt einhverjum sköpum auðvitað horfir maður alltaf og vonar

að það sé ekki þörf og þörfin fari minnkandi fyrir þessu og ofbeldisbrotum fækki það er auðvitað alltaf markmiðið hjá okkur en það þarf að taka utan um þá sem sem lenda í ofbeldi með sem skilvirkustum hætti þannig að þörfum þeirra sé mætt en einnig

sannanlega líka haft jákvæð áhrif á réttarvörslukerfið að málum sé komið í réttan farveg eins fljótt og unnt er það var boðað til verkfalls á Austurvelli í dag nokkur hundruð stúdentar lögðu niður störf og kröfðust róttækra aðgerða gegn loftslagsbreytingum en verkfallið er hluti alþjóðlegrar hreyfingar ungmenna í loftslagsmálum stúdentar kröfðust þess á Austurvelli í dag að Ísland taki af skarið í loftslagsmálum

fyrr úr skólanum í dag til að taka þátt það var töluvert fjölmennara í göngunni París í dag en þar er krafan sú sama hin sænska Gréta tók þátt en hún er orðin rödd sinnar kynslóðar í umhverfismálum evrópsk ungmenni hafa fjölmennt í svipaðar göngur síðustu vikur og það stendur einnig til hér á landi þar sem litið er á Grétu sem góða fyrirmynd hún tekur þetta alla leið

fara í flugvélar þangað

Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson

er umsjónarmaður íþrótta í kvöld við skulum sjá það helsta sem hann verður með

Jón Arnór Stefánsson og Hlynur Bæringsson voru

leikið fyrir íslenska landsliðið í körfubolta í síðasta sinn frábær tilþrif Martins Hermannssonar úr landsleiknum við Portúgal í gærkvöld hafa vakið verðskuldaða athygli og heimsmeistaramótið í norrænum greinum er komið á fullt hann er hérna einhvers staðar og við ætlum að finna hann segir systir Jóns Þrastar Jónssonar sem hvarf sporlaust í Dyflinni

fyrir tveimur vikum tugir Íra ætla að hjálpa fjölskyldunni að leita í borginni í fyrramálið undirbúningur fyrir verkfallsaðgerðir er kominn á fullan skrið og trúnaðarmenn hjá Eflingu hittust á fundi nú síðdegis fjármálaráðherra segir væntingar um gríðarmiklar launahækkanir koma á óvart tveir hafa hrakist úr starfi vegna átaka í Ráðhúsinu um sjötíu starfsmenn saka nokkra kjörna borgarfulltrúa um meiðandi ummæli og

óásættanlega framkomu á vinnustaðnum þingmennirnir tveir sem voru reknir úr Flokki fólksins á síðasta ári út af

Klausturmálinu hafa ákveðið að ganga í Miðflokkinn sem er þar með orðinn stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn á Alþingi mörg hundruð ungmenni skrópuðu í skóla í hádeginu í dag fjölmenntu á Austurvöll og kröfðust aðgerða í loftslagsmálum þau og jafnaldrar þeirra um allan heim ætla að mótmæla í hverri viku þar til yfirvöld bregðast þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum og veðri svo minnum við á Gettu betur og beina útsendingu þar á eftir frá afhendingu Eddu verðlaunanna næstu fréttir verða í útvarpi klukkan tíu í kvöld og alltaf má finna nýjustu fréttir inni á rúv punktur is en við